Neɗɗo mo ɗum - neɗɗo Portugal mo ɗum wi’ata Pedro Alvarez Cabral mo hoɗii to lesdi Brazil duuɓi ujineere go'o e teemeɗɗe jowi, kanko kafii, kanko kafi nokkuure Portugal nde to lesdi Brazil